Albikan al ana aish fiya asshahar wallasshuhur al hinna bas alharra fiyan katirat hinna bas, shari talata, shari arba, wa shari khamsa, amma alwaqit alfiga ruduba aalbikan shiya barid fiya kan hubas shari saba, shari tamane hinne del da waqit da fiya ruduba bilen ha waqit.